Yate motor sola oto dengasan kuranganna sola kelebihanna, <hesitation> yate motor eh maballo di pake majama ke buru buruki tae di tena galaiki macet jadi <hesitation> bisaki badumi satu majama teai terlambat. <hesitation> den duka tae di mamampu walli motor teai di alli, teai di paksakangi. <hesitation> duka tu motor bisai di pake sula <hesitation> wali alli makanan wai lao ku pasa, <hesitation> ale bawa anak te jalan jalan. Den duka te anu <hesitation> <hesitation> di rawat motor, biasa tumai diganti olinna, dibissai sampai mapaccing, diganti banna ke pupumi, jan sampai di pake bucor bang. <hesitation> yate di beli bipa motor jauh bengkel apa bengkel ter <hesitation> ki maballu lupi apakebengkel susa tu mai bengkel bengkel biccu, bisa bisai na parusa risule. Parellunna tu motor eh bisaki mesa mesaki, bisaki bisaki si tumai jalan jalan kita si mesa wale sitammu ceweta.